དྲུམཔེཊ་ལབ་ཁེན་དི་ལུ་ཁ་བི་ཀབ་སུ། དུང་དི་གི་ཕེ་ཟ་ཕ་དོ་ཨིངས། ཏའི་དི་དེ་ལུ་ཁ་བི་ཀབ་སུ་ཆུ་ཀོ་ཕི་འཛེ་མ་ཡ་བ། མག་མེ་དི་ཆུ་གི་ཡ་ཁོང་ཆུ་གི་ལྱརིམ་ཚན། བཻ་ཀབ་སུ་དེ་དྲུམཔེཊ་དི་ཕི་འཛེ་ཕ་དོ་ཨིངས། ཏའི་དེ་དྲུམཔེཊ་དེ་ལུ་ཁ་དི་ན་གུ་སུ་བ་ཆེ་ན། ཨིང་གི་ན་སུན་ཁེན་པོབ་སྒྲོག་ན་དྲུམཔེཊ་དི་ཆུ། དེ་ཕེ་འཛེ་ཕ་དོ་ཨིངས་དེ་གི་དརེ་དི་ཆུ་ཨ་ཆིཀ་ཆི། ལམ་བཙན་ས་ཨིང་ཏའི་དེ་གི་དུང་ཐང་ཡ། མན་དོཝ་བྷོ་ར་ཡེས།